إيوا طبعا، الشعر مرتبط بالعصر اللي إحنا أما نعيش فيه. ليه، لإنه أما يعبر عن المشاعر العميقة في الإنسان بطريقة حلوة وجذابة كمان، وكمان الناس لسا لغاية دلوقت أما يستخدمو الشعر عشان يعبرو عن الحب وكمان الوضع السياسي والاجتماعي لكل الناس فهو طبعا أكيد مرتبط بالعصر الحديث بتاعنا ده.